He paʻakikī maoli nō ka pane ʻana i kēia, a ʻo ka ʻoiaʻiʻo ʻaʻole hiki iaʻu ke koho. Nui nā pōmaikaʻi o koʻu wā kamaliʻi, a nui pū nā pōmaikaʻi o koʻu wā kanaka makua. A no koʻu wā kamaliʻi, mahalo wau i koʻu makuakāne. A e hauʻoli loa wau inā hiki ke noho hou me ia. A ma koʻu wā kanaka makua he ʻohana kaʻu me kaʻu wahine.